Engka toro anre makanjaq naweddingngi napakanjaki pakkitanna tawwe apalaginna ri tau-tau matowa e yanaritu lambace lambace e makanjaq yanre nasabaq napake wi tawwe maderri maggore-gore tempe sibawa makanjaq mato le yanre etta-etta maderri engka macenni-cenning na narekko le yanre mamata i itu lambace e <noise> mega biasa le runtuq akko kampong nasabaq pakkampongngetu mega biasa dareq na akko niro biasa natanengi <noise> lambace e tu akko deq usala i dua bulang ato tiga bulang weddinni kapang le paneng nappa tanre-tanre na ero lambace yakko melo ni <hesitation> melo ni le paneng Nulle mi <hesitation> nulle mi mappada tanre na po ladangnge sibawa ero bentuq-bentuq na lambace e massekke-sekke i deq narata permukaan na sibawa engka to halusu <hesitation> nomoroq dua anre <hesitation> yero biasa napadecengi pakkita e yanaritu biasa wortelle magi na makkadakaq wortelle apaq na <noise> makanjaq laddeq akko matae makanjaq topa yanre apalaginna narekko icampu-campurukengngi sibawa anre-anre akko kampong.